जर्मनी जो देश ह वहाँ भी नाच गाना बहुत जादा ह। और उस देश को विचारको का देश मांते ह।